و الله أنا نركز ماذا بيا كان على سعادتي أنا الشخصيه يزيني يزي يزي مني ماحشتيش بالمجتمع بيش يسعد مارايتش السعاده جمله أنا في المجتمع انا هيكا نحب كان شخصيتي انا انا نحب انانيا بيشي نحب شخصيتي نحب ساعده تاع شخصيتي.